Ta nzin mbin re mbina <hesitation> ndodis numa' tama', xa ncholma', izne ma' ze ncholma' ta'ta tiz ncholma' thib ma' baxa na', ne ma' tama'y tiz xa mod ncholma' ya nakta tama' ya'i ze, jwa'naza mne ma' ta ma'i ni'a tij ndob ma' mbenta di'ntama' nchonta ma' ne ma' ta' ma'y.